ما أصل الكون... أصل الكون والله انا مو عالمة ولا كنت موجودة قبل لا ينوجد الكون فهذا الشيء فوق علمي